Hango hanje nindioo, ndayanza rushuma khuluga nizinguzaa zia shenyeji, khari mbure khuramu magura ndekheza, ndemu za ijumbi akhulajire navajukhuu, sichira vushuma vwenoro vukhueza zingulu ururizamu ziehuba zivaga, zivirii lamniye mwene amarurizemu ichuba kharing'ombe yoyo murinyanji, ningimire murinyanji, lakini ive mwene nuzaa vuzwa usheraza vwangu vwangu vwangu vwangu marere garuli, kha mundu gamanya mundu mwene, ing'ombe nujirikhizanga yene ikhuenzaza yakhumanya, khari inyalakuvaa indulu lakini ilaruliva iwe taa, irarulira wandi munduoyo na iwe mwene, shivula khadaye ta, wala gakhuduya fana shindu shindi shirondimu, lakini iwe mwene yakhumanya, nuhiraza vunyasi yakhumanya. Niri ninzala umanyi ing'ombe yanje ikharee ta paka uzii khukhara vunyasi vwanya vwangu vwangu, khari isaa nimwani uzekhuza inyanyekhu khuyinjire khandi khusherehe subui marere malai.